Iu pensu chi rispittari l'armali è na cosa giusta, ma nun si po jiri contru la strata chi li nostri patri signaru pi nuatri. L'omo di sempri ha manciatu carni, pisci, anzi nta stu casu cca avemu puru na bedda tradizioni. Però rispettu cui pigghia dicisioni diversi di chiddi mei. La cosa chi nun mi piaci è chi la libirtà chi dugnu iu spissu è na mpusizioni chi ricivu di sta gente.